بفضل فقدان مفاتيحي لإنه يمكن أقدر أستبدلها بسهولة، لكن فقدان الهاتف أصعب بكثير، لإن في كل معلوماتي وتواصل مع الناس، ما بقدر عنه، لأنه في كل معلوماتي مرة- مرة غالي علي.